Gɔ́lɛ ɣaloŋ leei Nyéŋ yeŋ Vûu laɣii Dɛ́niŋ Gâli kalai Niɣɛ liɣɛi Gbɔɔyɔɔ̂i Manâai Danai ŋweei Bɔ̂rɔŋ kpálai Gɔ́lɛ ɣaloŋ loŋ